ofneysla ungs fólks á sterkum verkjalyfjum hefur aukist að mati starfsfólks bráðamóttöku þótt oft takist að bjarga lífi fólks nær það sér ekki alltaf að fullu segir

niðurföll og gapandi sprungur sem opnast hafa að undanförnu við Gæsavatnaleið virðast tengjast umbrotum í Bárðarbungu nokkur hreyfing er undir yfirborðinu á þessum slóðum mannfrekar aðgerðir koma í staðinn fyrir

reynir að takmarka notkun þess segir verkefnastjóri hundruð tonna af fiski hafa drepist í ám og vötnum á meginlandi Evrópu eftir

náttúrverndarsinnar rekja fiskadauðann til þess að bændur noti of mikinn áburð rannsóknir sem sýndu skaðleg áhrif voru ekki teknar til greina þegar ákveðið var að setja slík tæki í hendur grunnskólanema þetta segir barnasálfræðingur bráðamóttöku Landspítala

að ofneysla sterkra verkjalyfja sé að aukast meðal ungs fólks hér á landi

eitrun geta afleiðingarnar verið alvarlegar dauði eða örorka greint var frá því í fréttum í gær að embætti landlæknis hafi á fyrri helmingi þessa árs fengið tuttugu og níu tilvik til rannsóknar þar sem grunur

er um dauðsföll vegna ofneyslu lyfja það eru næstum því jafn mörg dauðsföll og allt síðasta ár starfsfólk bráðamóttöku finnur fyrir þessari

nákvæmar tölur um

að fjölga en það er alveg klárlega tilfinning okkar

á bráðamóttökunni að við sjáum meira og meira af þessum alvarlegu eitrunum upp á síðkastið er það ykkar tilfinning að þetta sé yngra fólk það er okkar tilfinning að við erum að sjá meira af ungu fólki að taka mjög sterk lyf sem geta valdið alvarlegum eitrunum

ofneyslu sterkra verkjalyfja geta verið mjög alvarlegar þegar fólk fær eitrun eftir slíka ofneyslu er það með skerta meðvitund getur jafnvel fengið öndunarbilun hjartabilun og farið í hjartastopp þegar tekst að bjarga fólki getur farið að það nái sér aldrei að fullu það getur verið allur gangur á ef fólk lifir þessar eitranir

komi til baka til fullrar heilsu því að veikindin geta verið það alvarleg að fólk situr uppi með varanlega örorku eftir á nýlega fundust niðurföll sprungur og umrót í lausum jarðlögum í nágrenni Tungnafellsjökuls þær benda til þess að hreyfing sé undir yfirborðinu umhverfis Tungnafellsjökul jökulinn og virðast tengjast eldstöðinni í Bárðarbungu fréttastofan fór á fjöll í

hvar lagt var af stað en heiðríkja þegar komið var upp úr Þjórsárdal og hálendið skartaði sínu fegursta leiðin lá að Gæsavötnum en þar og víðar í nágrenni Tungnafellsjökuls er náttúran aðeins að leika sér

norðan við Bárðarbungu í Vatnajökli er yfirborð landsins frekar

vitað var um nokkur niðurföll af þessu tagi sem fundist hafa síðustu ár en þeim hefur fjölgað mjög í sumar í lok júní ók landvörður frá Vatnajökulsþjóðgarði fram á gapandi sprungur í veginum að í kjölfarið var farið að leita skipulega að niðurföllum og sprungum á yfirborðinu á vegum

Háskóla Íslands svæðið þar sem ný ummerki eru nær frá Gæsavatnavegi í austri og talsvert vestur fyrir Tómasarhaga syðstu ummerkin eru skammt norðan við skálann í Nýjadal og nyrstu sprungurnar eru austan við Fjórðungsöldu talið er að niðurföllin tengist

sem eru á hreyfingu en ekki liggur fyrir af hverju hreyfingar á þessu svæði uppgötvuðust fyrst með í kringum eldgosið í Gjálp nítján hundruð níutíu og sex síðan þá hefur verið fylgst vel með svæðinu og sérstaklega eftir eldgosið í Holuhrauni tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og fimmtán þegar mikið sig varð í

við höfum verið að fylgjast

aftur á stúfana eftir eftir mikla sigið í Bárðarbungu tvö þúsund og fjórtán

við fórum aftur á stúfana og fundum talsvert meira en áður er einhver hætta á ferð er

vegur fer í sundur

yfir Bárðarbungu í dag og hvað geturðu sagt okkur um þessar myndir

sextíu og fimm metra og franskir ferðamenn á þremur jepplingum eiga yfir höfði sér sektir vegna utanvegaaksturs um helgina við sem er á leiðinni frá Möðrudal og inn í Vatnajökulsþjóðgarð líklegt er að sumar skemmdirnar séu óafturkræfar ferðamennirnir voru í samfloti á bílunum þremur þegar þeir komu að

var þar bilaður bíll

þar sem farið er yfir ána ferðamennirnir ákváðu að fara út af veginum og yfir ána á öðrum stað og unnu með akstri sínum talsverðar skemmdir á gróðri og sandmelum sem þar eru samkvæmt upplýsingum fréttastofu er fólkið væntanlegt í skýrslutöku hjá lögreglunni á Egilsstöðum á morgun tíu særðust í skotárás í á Englandi í nótt þar af tvö börn rétt fyrir árásina hafði fjöldi fólks tekið þátt í og margt fólk var enn á ferli hin særðu voru flutt á sjúkrahús en enginn er þó í lífshættu ekki er vitað hver eða hverjir voru að verki en rannsókn stendur yfir lögregla verður með aukna viðveru í hverfinu næstu daga til að tryggja öryggi almennings en

fyrir glæpagengi eiturlyf og ofbeldi síðan á áttunda áratugnum vegagerðin reynir að draga sem hefur verið notað til að eyða gróðri í vegköntum efnið getur verið skaðlegt umhverfi og fólki án þess án þess þyrfti að slá meira og til þess þarf mannskap er einn algengasti illgresiseyðir sem um getur og fæst undir mörgum nöfnum þar á meðal sem er ein frægasta gerðin kviðdómur í San Francisco dæmdi í fyrradag

bandaríska risafyrirtækið Monsanto framleiðenda

að greiða dauðvona krabbameinssjúklingi andvirði þrjátíu milljarða króna maðurinn notaði og taldi dómurinn að ekki hefði verið varað nægilega við því að efnið gæti valdið krabbameini stofnunum í Evrópu og dómstólum í Bandaríkjunum ber ekki saman um hvort

valdi krabbameini en efnið stenst evrópskt áhættumat og er því löglegt hér á landi og er meðal annars notað af Vegagerðinni það er í raun fátt sem virkar jafn hratt og örugglega og

sinnir sínu starfi mjög vel

það sem kemur í staðinn er meiri sláttur

gróðurinn komi upp og ýmislegt í þeim efnum við erum

eyða gróðri á umhverfisvænan hátt vegagerðin hafi dregið úr notkun

sérstaklega eftir að bann við notkun þess leit dagsins ljós í fyrra en bannið var fellt úr gildi vegagerðin hefur notað

eyða gróðri í vegköntum en erum alltaf að leita leiða til að draga úr notkun þess við hjá Vegagerðinni erum mjög meðvituð um hugsanleg áhrif á umhverfið og ekki síður á heilsu starfsfólks okkar við lítum á heilsu manna

mjög alvarlega það að takmarka gróður í vegköntum sé umhverfis og öryggismál ef það er of mikill gróður í vegköntum veikjast gróðurinn heldur heldur rakanum og skapar þá hættu sérstaklega fyrir þyngri bíla og eykur einnig sig og slit á tökum við of létt á þessu hér á landi ætti að herða reglur um notkun efna eins og

korn sem þolir eitrið

hefur orðið í ám og vötnum á meginlandi Evrópu á síðustu dögum

súrefnisskorts náttúruverndarsinnar telja að mikil áburðarnotkun bænda eigi stóran þátt í

talið er að allt að hundrað tonn af fiski hafi drepist í

syðst í Tékklandi hugsanlegt er að allur fiskur í vatninu hafi drepist en vatnið er um þrír ferkílómetrar að flatarmáli og er tjónið hleypur á milljónum króna miklir hitar og þurrkar hafa verið þarna á síðustu vikum eins og víðast annars staðar á

vatnsborð vatnsins hefur lækkað um tæpa tvo metra og vatnið hefur við það orðið nánast

sem er aðallega í báðum vötnum er óttast að allur fiskur hafi drepist súrefnisskorti og hita er kennt um þar eins og í Tékklandi en formaður Náttúruverndarsamtaka Danmerkur segir sökina þó aðallega liggja hjá bændum sem noti

mikinn áburð svo komi úrhellisrigning eins og gerðist á Jótlandi og þá skolist ógurlegt magn

af köfnunarefni og næringarefnum út í vatnið bakteríur taka til við að brjóta þau niður og það

vatnið af súrefni og drepi á endanum allan fisk í vatninu þetta eru langt í frá einu vötnin þar sem fiskur hefur drepist í stórum stíl fregnir af fiskadauða í tjörnum vötnum lækjum og ám hafa borist víðs vegar að síðustu daga og vikur

var skotið á loft frá Canaveral höfða í morgun áfangastaður farsins er næsta nágrenni sólarinnar en það er væntanlegt þangað eftir sex ár um jólin tvö þúsund tuttugu og fjögur ef allt gengur að óskum farið verður næst sólu í sex milljón kílómetra fjarlægð áætlað er að fari tuttugu og fjóra hringi í kringum sólu og safni upplýsingum um stjörnuna þetta var önnur tilraun NASA til að skjóta farinu á

loft í gærmorgun þurfti að fresta skotinu vegna tæknilegra örðugleika afleiðingar

í grunnskólum hafa ekki verið kannaðar til hlítar segir barnasálfræðingur tækin gætu bitnað á svefni og félagsþroska allir grunnskólanemar í fimmta til tíunda bekk í Kópavogi nota spjaldtölvu vegna skólans skólastjóri í Kópavogi vill að

elstu nemendur í Hörðuvallaskóla í Kópavogi hafa notað spjaldtölvur við nám í þrjú ár það eru margir kostir

nefna að þarna er allt námsefni aðgengilegt á einum stað það er hægt að koma því á framfæri við nemendur á miklu fjölbreyttari hátt bæði með hljóði mynd lifandi myndum texta og

svo gefur þetta nemendum líka tækifæri til að til að skila verkefnum sínum á mun fjölbreyttari hátt en áður hann segir að börnin fái að taka tölvurnar með sér heim og nota þær í eigin áhugamál en er það af hinu góða þá erum við farin að setja spjöld inn á heimili hjá foreldrum sem eiga í fullu fangi við að ráða við önnur snjalltæki á sínum heimilum mig grunar nú að þessi spjöld séu notuð miklu

meira til afþreyingar fyrir þessi börn en námslega hún telur að ekki hafi verið kannað nógu vel hvort spjaldtölvurnar bitni á námsárangri félagsþroska eða svefni barna það er ákveðin blá lýsing í spjöldum og símum og þessi bláa lýsing virkar bara öðruvísi á heilann á okkur þetta er eins og það sé dagsbirta og það tefur töluvert að við getum safnað nægri þreytu á kvöldin ég hins vegar held að það séu ekki endilega spjaldtölvurnar sem við erum að nota í kennslu sem séu aðalatriðið þar heldur eiga nemendur sín eigin snjalltæki sem þeir eru

ég allavega saknaði þess mikið þegar ég sat á foreldrafundi og það voru sérfræðingar að ræða þetta að þeir virtust aldrei hafa heyrt um þetta svo svo þegar var verið að tala um hver neikvæðu rannsóknir gætu verið um neikvæð áhrif á námsárangur og annað þá gátu þeir ekki gert almennilega grein fyrir því þó að þeir viðurkenndu að það væru einhverjar slíkar rannsóknir

þá var ekki í boði að útskýra það betur af því það eru leiðinlegar rannsóknir og þeir nenntu ekki að lesa þær

hafa mótmælt á götum höfuðborgar Níkaragva um helgina mótmælendur krefjast þess að fólk sem hefur verið fangelsað fyrir að mótmæla ríkisstjórn Daníels verði látið laust

að minnsta kosti fjögur hundruð pólitískir fangar séu í haldi víðs vegar um landið boðaði niðurskurð í félagslega kerfinu í vor eldri borgarar mótmæltu því í litlum hópum sem lögregla barði á bak aftur með harðri hendi mótmælendum hefur fjölgað stöðugt síðan þeir saka forsetann um einræðistilburði og krefjast kosninga hefur gegnt forsetaembættinu frá árinu tvö þúsund og sjö þúsundir Rúmena þustu líka út á götur um helgina til að mótmæla stjórnvöldum landsins og vinstri sósíaldemókrötum sem fara með stjórn landsins fólk er reitt vegna síendurtekinna tilrauna meirihlutans til þess að þvinga fram það sem hann kallar en fela aðallega í sér að grafa undan þjóðarátaki gegn spillingu til

tæplega fimm hundruð manns slösuðust í átökunum

í Hafnarfirði í dag fólk gæddi sér á kræsingunum af bestu lyst og vegan

sá um að halda uppi stuðinu

næringargildið er ótrúlegt

þetta er alvöru súrkál gerjað í nokkrar vikur þetta bara grænmeti og salt og gerjað samkvæmt kúnstarinnar reglum og er fullt af lifandi

fullt af trefjum í grænmetinu og öll hollustan sem er í grænmetinu náttúrulega plús þá að veðri það verður austlæg átt landinu gola eða kaldi hvassast við suðurströndina skýjað að mestu sunnanlands og dálítil væta af og til en bjart með köflum um landið norðanvert norðanvert og yfirleitt þurrt hiti verður á bilinu átta til átján stig hlýjast inn til landsins Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir það voru þrír Íslendingar í eldlínunni á

og svo fótbolti og sitt hvað fleira takk

ofneysla ungs fólks á sterkum verkjalyfjum hefur aukist að mati starfsfólks bráðamóttöku þótt oft takist að bjarga lífi fólks nær það sér ekki alltaf að fullu segir

niðurföll og gapandi sprungur sem opnast hafa að undanförnu við Gæsavatnaleið virðast tengjast umbrotum í Bárðarbungu nokkur hreyfing er undir yfirborðinu á þessum slóðum mannfrekar

aðgerðir koma í staðinn fyrir

stofnunin reynir að takmarka notkun þess segir verkefnastjóri hundruð tonna af fiski hafa drepist í ám og vötnum á meginlandi Evrópu eftir

í sumar náttúrverndarsinnar rekja fiskadauðann til þess að bændur noti of mikinn áburð rannsóknir sem sýndu

voru ekki teknar til greina þegar ákveðið var að setja slík tæki í hendur grunnskólanema þetta segir barnasálfræðingur þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu

og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið